<noise> <hesitation> Raha tômobily ndraiky asiana kôragna, mety maromaro, raha mandrafitra an'azy akeo ,igny mô tsy, tsy arahantsika lavy fô, ôhatra zao resaka motera, motera zao anisany mitondra an'azy, dia akeo koa ny volan, dia misy koa ny direction ,ny resérvoir izay mitazona ny essence, essence na gasoil mitondra an'azy de, misy koa ao <hesitation> misy koa ny vara-varavaragna, de seza dia akeo koa kapô ,de maromaro zeigny, fô igny zany le <noise> <laughs> ilay tena aiko.